Fajaru re mansia nyiga dahe gosa oto yali, duga fajaru gosa oto waro ua dadi fajaru gosa motor bato, la fajaru tagi foli ngam bolo tagi gulu gulu ge tagi yohu rewa.